Yʉji ʉn tzamjaipa mian de ca cʉshi ca peca tiempu ca aputzamʉtʉgais hʉy cʉsa cʉshi tʉgay ca wʉjʉp cap puru ney yʉji yagchʉcsucpapʉ ca tzʉpʉ cap hʉy quitsucʉnajpa cap hʉy shʉsucpa cap hʉy cʉsucpa y hʉy tzʉqsucpa hʉy hʉy sʉsucpa nete pe ya cap hʉy te nama te hʉyʉ tzʉqsucpa como como que hʉy mole tzʉqsucpa ca ʉcʉtzamʉtʉgais y cap hʉy cʉsucpa te zʉqui hʉy cʉsucpa hʉy shʉsucpa hʉy piŋsucpa ca zʉqui ca capea'a hʉy tʉŋsucʉnajpa cap hʉy cʉsucpa cap jay cʉsuqui ca ellajʉb minpapʉ cap ney yʉjipʉ hʉy cʉsucpa ca aputzamʉtʉgais y ca aputzamʉtʉg jejwʉ algu jejsucʉ apu asucʉ cap hʉy cʉsucʉ ney yʉji ca acʉtzamʉ cao piu yagchʉcpa hʉy piu hʉy yagchʉcsucpa hʉy yagwʉdʉysucpa hʉy jujsucpa cay piu cap cay piuney yʉji piu pʉʉg hʉy cʉsucpa cap hʉy tʉsʉ múnsugpa pra hʉy cʉsugpa Hʉy tzayshucpa hʉy nʉmjaypa ca ʉcʉtzamʉ cap hʉy tzayshucpa cay pʉʉg hʉy piu pʉʉg hʉy shosucpa cap ca'sa hʉy cʉsucpa hʉy tʉsʉ hʉyshucpa cap jay cʉsuqui tesa como yeg neywin ney cʉspam te cʉshi cap capʉtʉgay hʉy cʉsʉ majde wʉjʉ wʉjʉ cʉsucʉ ca ʉcʉtzamʉtʉgais yei tep todo minpam ellajʉga te yʉquiqjʉgminpam te pʉʉg, te piu, te yʉlla ca peca tiempu ca aputzamʉtʉgais cap hʉy yagchʉcpa cay yʉlla hʉy yagchʉcpa ca ʉcʉtzamʉ tʉgay hʉy piu hʉy tunug cap hʉy yagchʉgsucpa cʉsucpa ney hʉyje hʉy yacasucpa y cap puru te ʉcshi y te waye chisucpa cap hʉy yagcʉsucpa cay piutʉgay hʉy tunug tʉgayap cap hʉy yacasucpa hʉy cʉsucpa te yajcʉjʉʉ wʉtpap este este <hesitation> chʉcpag este te mʉgyʉlla te picu yʉlla, te mʉa, te nʉtz, te juyʉnʉ tep te nuu tʉgais hʉy patpa cap hʉy yacajaypa cay cʉyumiisy cap hʉy minasucpa hʉy cʉsucpa cap cʉshi que cap wʉjʉ cʉshi casapʉ cap porque cap yajcʉjʉ cʉshiap cap wat yʉg tzʉcapʉ <hesitation> piu cap yagtzʉcsucpaap tʉgaŋji yagtzocsucpa pe ca yajcʉjʉ cʉshi tʉgay cap ca mʉcyʉlla Ca chicuyʉlla y ca juyʉnʉ ca nʉtz hasta ca tzʉnjʉn cap hʉy metzucpa uy yacasucpa te yajcʉjʉ te wintzamʉ hʉy pasucpa cap hʉy yacasucpa cap como te ca tzʉnjun caa jatepʉ ca como te tunug cap wʉti animal hʉ yacasucpa y capp tumʉ cʉshi que wʉjʉpʉ porque cap ney yʉgi tzʉcpapʉ ca animal tʉgay yei hasta casapʉ wat min patmusʉsaam te tzʉpʉ yec tep como yʉji tep hʉy fumigachʉcsucpa te hʉy pʉjaysucpaam ya te todo hʉy juyjaysucpa para hʉy yacasucpa te yajʉ yec ca wa tzʉpʉ wat mero min pataam te tzʉpʉ zʉqui wat merʉ om pataam pero pʉj yaji teji hʉy minasucpa y cap cʉshi que para ʉm cʉsʉ cap wʉjʉ wʉjʉ cʉshitʉgay cap mi way mi way tzʉcja yacti cap wʉjʉ ca cʉshi tʉgay pe yei tep todo como tep eyajʉ tzʉcpa eyajʉ hʉy yagtzʉcsucpa wa tʉn musaam tiʉmodo hʉy yagtzʉcsucpacap minpaama ya cap mithʉy tʉllageen minpaam cap ca Casap piu tʉgay, yʉlla tʉgay pe como juc pʉn hʉy pʉcpa cap min mechpa ca min juypa y min cʉspa y ca peca tiempu ca aputzamotogais ney yʉji mechpa cay cʉshi y cap hʉy cʉsucpa hʉy cʉsucpa de jʉmʉ h+y cosucpa te mʉŋhay cap hʉy cosucpa capʉ cʉshitʉgay cafey cap ney yʉji hʉyje hʉy tucsucpa hʉy setpa ca ʉcʉtzamʉtʉgais hʉy pʉtpa cay cafey cap hʉyje hʉy ucsucpa yei te cafeypote tep puru yʉquiqjʉg minpaam tep min juypaam te cafey pʉte y wan ney musaam tiʉ cap hʉy tzʉcsucpa cap como capʉtʉgays muspam tiʉ hʉy pʉjaypapʉj ya cap hʉy aŋitpaam te cafey hʉy jʉpsʉ pe ca aputzmʉtʉgais yʉji cap hʉy tzʉcpa hʉyje hʉy penpa hʉy cafey cap cafey hʉyshucʉ cafey nas hʉyʉ ca aputzamʉtʉg nʉmpa cap hʉy tucpa ca cay cafey ca mes de septiembre, octubre, noviembre cap cay cafey cap mero capʉ hʉy ca cafey hʉy tucsucpa para que hʉy hʉy nʉchsucpa hʉy tzejaishucpa cay hʉyʉ cafej puj cap hʉy wʉjʉ yactasucpa ca cʉtzamʉtʉgais cap pits cay pʉtsucpapʉ hʉy setpa para que hʉy pʉtpa cap hʉy ucpa cay cafey ca ʉcʉtzamʉtʉgais cap jay jui cafeypʉte cap ney hʉyje hʉy tzʉcsucpa hʉy ucpa Yec tep todo juyiam capʉ tiempu cap way juyshucʉ cap apʉtzamotoc cap waypa cap sʉnquejanʉmpa cap tzujiti cap wayʉŋmaŋsucpa yec tep todo te anne tep te hʉyʉuʉ tzʉcsucpaam yʉji tep tejiam hʉy tzʉqui donde tzʉccpa pʉj yʉji tey hʉy juyshucpa te yʉmaytʉgais ca peca tiempu ca ʉcʉtzamʉtʉgais cap waypa cap ugʉyshucpa uqui jeyshucpa cap ugʉyshucpa y como ca aputzamʉtʉc cap mʉc yʉspa mʉc hʉyshucʉ capʉ capʉ este cʉtugtiempu tʉgʉyjʉ ca mʉc cap chihʉypa cap wʉjʉ ajpa ca mʉc cap hʉy jʉspʉcsucʉ cay mʉc pʉj ca apʉtzamʉtʉk cap ugʉyshucpa cap jama hʉy cug hʉga tzuaŋam cap ugʉyshucpa ca aputzamʉtʉgais pitzaŋ cap ca aputzamʉtʉg tzʉcsucʉ apu tugsucʉ yei tep todo te jalʉntʉgais tep puru te juyipʉ tep pi tep hʉy ugsucpaam tep way tzʉcsucaam caapʉ wʉjʉ este jejatʉk todo nʉcsʉ todo cap pʉj way ella cap jay pʉiam ste jay yactzʉyiam capʉ jejatʉgay como yey te unetʉgais tzʉcpaam yei tep nati verda aŋmayshucpaam unetʉgay y ella tep musʉypa pʉj tep nʉcspam ellajʉ hʉy aŋmayʉ tep musʉyshucpaam Y capu tiempu como ca aputzamʉ jay aŋmayshuqui y mas hʉy tzʉcsucʉ cay yʉscuy cap yʉsucʉ pero yei tec todo tep te jalʉntʉgay tep aŋmaypaam tep mushʉysucpaam tejiam hʉy aŋmayʉyetʉgay capʉ tiempu pʉj aŋmayshucʉ ned ella pero cap jay todo aŋmayshuqui porque jai tzʉcmusuqui pero yʉsucpa ca aputzamʉtʉgais jejsucʉ yec te cʉshi tep hʉy tzʉcsucpa ca hora ca ʉcʉtzamʉtʉgay chʉcpa cap yacti way pʉjaishucʉ cap hʉy shʉcucpa cap hʉy cʉsucpa cap hʉy caana hʉyshucpa cap hʉyʉ cʉsucpa cay cʉshi yec tep tey tzʉcsucpa te cʉshi tep hʉy te maʉtzʉcpapʉtʉgais pe ya tep hʉy pʉjaishucpa todo uy caasa ca pitz ca gentetʉgais hʉy juypam hʉy cʉspa y pitzaaŋ yei pʉj tejiajwʉ yʉji yʉ cumcuyjʉ teji tʉya por causa de capʉtʉg ca'pi minpam ca tʉya y yʉji pʉj ca'pi ca tʉwan ne ca tʉwan tʉwan ca tʉwan jeja pecaptiempu gente jejpa todo cʉtucʉ todo nʉcsʉ yec cap way jamʉsucaam yei te unetʉgais majde way jamʉjwaam tiʉmodo tijwʉ tiʉmodo jessucʉ ca aputzamʉtʉgay timodo tzʉcsucʉ y tiʉmodo tzagʉmʉ cap way Way musucaam yec te unetʉgais, te jalʉntʉgais como tep mas yec tep este hʉy aŋmayshucpaam eyap cosa hʉy aŋmayshucpaam tep way tzamaam yec ca aŋmayʉyetʉgais pe tʉwan como tzʉcʉ tʉwan apuajwaam tʉwan tʉn chiwʉ cuenta ca aputzamʉtʉgais hʉy hʉy tzʉcʉpʉtʉgay, cʉsʉpʉtʉgay cay ucsucupʉtʉgay pʉj tʉwan cap yei como tʉwan tʉn muspaam tiʉmodo pʉj ca'sapʉsempre tʉwan mechpa para tʉwa cʉsspa pe yec ca unetʉgais cap way tʉjʉam casaptʉgay cap ney yey te minasucpa hʉy juyshucpapʉ pit tʉjʉpam ca unetʉgais pe tʉwan cap tʉwan cʉʉsʉ como ca tʉn jatʉntʉgay <hesitation> tʉn aputzamʉtʉgay cap tʉwan wincʉʉsʉ cap tʉwan cʉʉsʉ tʉwan ucʉ ca'sa tʉwan jejwuʉ yei pʉj yʉp nʉcsam ye tiempu yʉy yʉ mes ca yʉ yap eyap tiempuam ca aputzamʉtʉg nʉmpa cap wʉjʉ tiempu ca tʉn hʉy jesucʉp tiempu cap wʉjʉ wʉjʉ modo yec tep watcajaam yec tep todo nʉcsʉmʉ cap hʉy ca aputzamʉtʉg como cap yamaam casucʉ cap yamsucaam Y pʉj tʉwan tʉwan tzagʉŋjayʉ el que tʉwan tʉwan pʉwʉ tʉwan izʉ tʉwan tzagʉnjayʉ y tʉwan muspa timʉdʉ hʉy tzʉcsucʉ y shi tʉwan tʉwan tʉjʉpa tʉwan cʉsʉpʉ casapʉ ca tzʉpʉcap tʉwan mechpa cap tʉwan yac tzʉcpa conque cap hʉy ucsucʉ capʉtʉgais te cuando teji une mʉg hʉy mʉche mʉg asucʉ cap hʉy yagtzʉcsucpa cay hʉy piti cap way pʉjayshucʉ yactiy cap hʉy natsucpasta cay waye hʉy mʉcsucpa hʉy shʉsucpa cap hʉy cʉsucpa y este ca aputzamʉtʉgais par que hʉy ucsucpa cay hʉyyʉ pitigeen te tzujiti <hesitation> cap ca aputzamʉtʉgais niikam cay mʉc ya tʉchpam cay mʉʉccap cap cay winsʉnʉpʉ cap hʉy ʉcsjaipa aputzamʉtʉgais aa cap hʉy yajacpa ca ʉcʉtzamʉ para que hʉy uqui tzʉcpa jʉypit tzujitipʉjʉ hʉy tzʉcjaishucpam cay uqui cap <hesitation> hʉy nʉmjaishucpa ca apʉtzamʉtʉgais cachu nʉ asucpa cap hʉy ucsucpa cap hasta hʉy niwi nʉctujʉypa ca aptzamʉtʉg hʉy ucpa cay cachu nʉnʉg y caji pʉj cap puru wʉjʉ hʉy ucsucʉ cap pitzaŋ cap jai maleatzʉcsucqui ca aputzamʉtʉgais ca'sa cap jesucʉ ca aputzamʉtʉgais yec cap te unetʉgais cap way musaam way tʉjʉam ca'sa, ʉchi todavia ʉn izʉ ca'sa Cap ca aputzamʉtʉg cap mʉche mʉc ʉyshucʉ cap tʉchpa hʉy mʉc cap hʉy tzʉcsucpa cay uqui jʉypit chujitipʉ ca ʉcʉtzamʉ hʉy yumjaipa cap hʉy tzʉcjaipa cay cachu nʉnʉg cap hʉy ucsucpa cay hʉy yahuamʉg'anegeen cap cʉshʉysucpa ca aputzamʉtʉgay ca'sa cap jesucʉ ca aputzamʉtʉgay yec tep nʉcsʉ todo ca wʉjʉ jeja yec ni te cumcuy te yo gente hʉy tzʉcpa te hʉy shʉŋ tep cay cʉshi tzʉcsucpa cap todo hʉy pʉjaishucpaam wat como ca <hesitation> aputzamʉ ʉcʉtzamʉtʉg jejpa cap hʉy tzʉcsucpa cap ʉ nʉmpa cap majde hʉy wʉjʉ tzʉcsucpa porque cap way pʉjaishucʉ yacti y cap ney ca'sa cap hʉy tzʉcsucpa cay cʉshi cʉspapʉ ca aputzamʉtʉgais y todo cap ca aputzamʉtʉgais hʉy tzʉcpa cap hasta tey jucutʉ hʉy mecsucpa cap cʉpi asucpa chin cap hʉy chin way ya faltatzʉcsucʉ cap para hʉy jucutʉ hʉy mecpa cap way nʉjʉ que timodo ʉn yagaŋchʉŋpa ten jucutʉ cap teji cay chin para cay jucutʉ hʉy yaŋchʉŋpa ca'sa cap jesucʉ ca aputzamʉtʉgay